ס'איז דא אסאך מיני עפלעך. ס'איז דא רויטע, געלע, גרינע, א האני עפל, אדער סוגער סוויט, אדער <hesitation> ס'איז דא צו באקן, עפלעך. און אלעס ס'איז פאר אנדערער סיבה, אפאר איז סתם גוט צו עסן, אפאר איז צו זויער, אפאר איז צו זיס.